ما في مشكلة عندي، الأرجام هي ثمانية عشر، أربعة وخمسون، تسعة وعشرون، ستة وسبعون، اثنان وأربعون، واحد وتسعون، سبعة، ثلاثة وثلاثون، خمسةو ستون، أحد عشر، كل رجم له حكاية، كأنهم أصدجاء يجتمعون.